د هند پخلی ډېر رنګین او مصالحه‌دار دی. خلک دلته د تورې مرچ، هالې، زعفران او نورو تودو مصالحو کار ډېر کوي. خواړه یې له سیمې تر سیمې بدلېږي، مثلاً شمال کې چرګ کڑاهي او جنوب کې دال او وریجې ډېر مشهوره دي. د هند خوړو ته ځانګړی خوند د مصالحو ترکیب ورکوي.